Mbeɗu sakkateengu les weer walla kaas, ɗum woni Su weer, nafata ko mbele weer o weeɓa jaggude. So tawi a ari a gayni, njoɗɗina e dow mbeɗu he.